زاهد د خلکو لپاره د رڼا ستوری دی. تل یې له حق، رښتیا او عدالت خبرې کړي دي. خلک هغه د اخلاقي لارښود په توګه یادوي، خو زاهد هره شپه، کله چې شپه چوپه شي، یو سند پټوي — یو زوړ قرارداد، چې هغه د خپلې شهرتي لوړې پرمهال، د یوې کمپنۍ له خوا لاسلیک کړی و. خو د یوه پخواني همکار ژوند یې تباه کړ، څوک چې وروسته زندان ته ولاړ. هغه سند یې په یو بکس کې بند کړی، چې رمز یې یوازې دی ته معلوم دی. زاهد اوس د دوه لارو ترمنځ بند پاتې دی: یا خپل راز افشا کړي، شهرت له لاسه ورکړي، خو ارامتیا ومومي؛